Arasa mokoieta mokoipa mbuapi kua arasa pe yande mandua ko jaeramo yajata ñai kua vaerasi guasu jaema oime ma irurupi ñai yaparaviki ye jare yandepuere ma yaja yayandu reve baraiki renda pe